Sinukuréén sarégmé batariya so soomé:énaab, gasobul, éjilee, érigirig, émunduŋo, ébook, ésiko, éñaru, éjangilaan, ésamay, fukuku, jitotondé; sarégmé banaab so soomé: éfool érigee ébalaas ékoling gañoñokén fubeger éyaha éséjee éjaméén ékumba fubingayu.